Sy da tena tia magnisy palitao loatry aho, fa iaho magnisy kostara revô mamonzy fety! Izay evao angamba gnagniseko palitao, rehefa magnaragnara koa aho da magnisy enazy io, fa sy de tena tia magnisy an'igny lôtry, satria sy, sy de tiako lôtry e mihibokiboky agnatin'io raha mafana io.